Ireto avy ny mahasamihafa ny apondra sy ny soavaly. Voalohany indrindra aloha an, ny haben'ny vatany. Ny soavaly an, lehibe kokoa noho ny apondra. Ny soavaly an matsilo saina fa ny apondra somary dondrodondrona. Dia ny soavaly an raha oharina amin'ny apondra, dia <hesitation> tsy lava andro iainana kokoa. Izany hoe ny a- ny apondra no mateza kokoa.